Nja kakaon njan kuu color kuii chi kandeo njan nja color kui chi onre tiempo, kuu savi te nana, nana ite nana kanda kuii yuu kuina hi nja yote kando kuii yuu ka'a uu yukanduu kui yuu kuna kuan kuina kuu inda kain yuku nanu kuenda kui kui yote ajan yuka oka okuii okuii, chii non ndute xo'o ho yuu kuii yuka onja kuii.